Mususu dɛ emi me nsusui mu n' onnyi dɛ wɔyɛ dɛ wɔkyer awensɛm no egu hɔn tsirm'. Ɔwɔ dɛ wɔtse awensɛm <noise> n'ase. Wɔtse ase na abofra biara fa kor pɛ mpo a ɔpɛ a oye. Esen dɛ yɛbɛkyerɛ hɔn mbrɛ wobesi aka awensɛm no <noise> wɔka a awensɛm no ebɛn asɛm na ɔdze to gua, esuadze bɛn na ɔwɔ m'. Ne nyinara mbofra yi wonnhu ntsi awensɛm ne sua ne de wosua oye na mom ɔwɔ dɛ yɛkyerɛ hɔn ama wo - wonyin a wɔaba ebohu ne bo a ɔsom. Na awensɛm no koraa mpo no a wosuasua no ɔkasa fa hɔn abrabɔ ho, ɔda nyimpakuw bi hɔn su, <noise> hɔn ndzeyɛe edzi. <hesitation> Dɛ hɔn so wɔka hɛn ho yi <noise> wonya awensɛm bi a wɔkyerɛwee fa hɔn ho a wobotum apɛnsɛmpɛnsɛmu na asom hɔn bo ara yie.